eehn-odemotsi-ameh-alahim-meh. adeī-kalor. abah dei-kalī-ímimor. awor-ali-ba-li-ȝaleim-meh. wawoh demotsi-abah-hím. alah-wo-demotsi-ameh. abahīm-meh. alim tchi-tchi. mi-bunun-akor. alah-kami tchi-tchi-meh. odemotsi-ameh alahnun-meh. adeī-deī-kaleyī imimor. alvan deī-kaleyī-meh. abah geī-kalami. abah-dei-kalī-imimor. odemotsi-ameh alah kim-meh. ahanini. bah-kwor-nah. ahahanini mbah-kwor nah-meh. okwor-na-meh-alahanini imbi-bah kwor-nah-meh. isi-akami. isi-akawor isi-akah-imimeim. isi-aka eeh mameim. isi-akooh-onyim-kpah. odemotsi-ameh. alor-bahani-imbī-bah kwor-na-meh. wuah-jeīri. alah-him-meh. mah-bah-kor. alamah-bakor-meh. or-tchi-tchi wab-akami, then. ahm tchi-tchi maba-bakawor-kpah odemotsi-ameh alahanin-inyabî. imbah-kwor-nah meh. odemotsi-ameh-isom-akami. ísom-akawor. isom-aki-imimor. isom aki-imimeim kpah. odemotsi ameh alah-hanin-inyabi ahn-bakwor-nah-meh. inyi-isom. wanni-inyabi bah-kwoh-ru neinaah alahani-mbah-kworana-meh. woh-dernotsi abahim odemotsi-ameh-alahim-meh. mah-nyor-otchor-neije si-ni-ingorh. mah-nyor ogborgba si-ooor si-ingorh-ogborgba ameh-alah-hīm-meh. alah-him-meh mah-gba-norn. alamah-gba-norn-meh. mi-sunh ayui-kwurah mi-sunh adei-kalami. mi-sunh adei-kali-imimeim and-ayor-aki-imimeīm-abah-gba. ayor aki-imimor tchi-tchi abah-gbah. odemotsi-ameh alahani-inya-bi-imbah-kwor-nah-meh. odemotsi-ameh adeī kala-mi. adei-kali-imimeim. adeī-kaleeh ah-tchei-tcheim. adeī-kaleeh ahȝakleim. odemotsi-ameh alor Yim-it chji-meh. mah-Yoh-odemotchor. mi-bi neinaah Yanini-imbi-bah kwor. alam-bah-bah kwor-meh. mabana-abah-baah-akor. or-tchi-tchi Waba-anah aba-baah-akami. alah bah-ahnn-meh. mi-sunh. mah-ba-yuikwror. alami-sunh ayuikror-meh. adei-kalam. and. alvan dei-kalam-meh. ma-gbanorn. alah-mah-gba-norn-meh-meh. mah-gba-norn. awor or-tchor-neīje ahim. awoh-kpo-kpo ahim. mah-woor aweii eîȝi-odei-ni-pocketi abahimn. eiȝi-odei-ni-pocketi amah-alahim-meh. mi mi-sunh ayeika iwalah-ameh-alamah woru-adeī-norn-meh. iwalah-ameh onu-na-ma-ba nyi-onu-na-ma ba-bah aki-iwuor-meh and iwalah-ameh-na-ma ba-aki-iwuor-onu ni-iwuor tchi-tchi isakwah. onu kpeeh-ayameh. kone-kpah-kunjrada-mi. kone-tchi-tchi kpah. jradeeh nakwa-la-yhiā-ȝiafua-meh and akun-jradi-makwa la-thia-ȝiafua-meh. aba-gba-kwa. akor-odor-dor-isi aki-e-famili-ameh. e-famili-ameh alah hnun mehe-famili-ameh. ya-gba-yeije abah di-maror. and eije-ameh alia-ba-di-maror-meh. onu-nayor e-nȝe-ȝe akwan hnor kofu. e-yor-ji-nini kor-yabi-neinah. alor-tchi-tchi-ayabi-meh. awalor-aba kor. awolo-dey aba-kor. odetmotsi ala-hnun-meh. odei-motsi akpoi-akayatah! odemotsi-kiyi-wei-je ba-di-maror. odemotsi alun yor-ji-meh. iyor-ji kor-woh-demotsonh ba-kun alah-wooh-demotsi-ooh abah-kun-meh. abah-dei-kalor. aba-dei kalami. aba-dei-kalor. aba-dei kali-iwuor-kpah. alah-hnun-meh. enȝa-nah. ini-meh meh-yah. enȝa-nah, ȝi-kofu. kor-ȝi-aleinah korȝi-afua-talei. akor jradi-imimeim. mabi-jradi-imimor-kpah. akobi-jradi-iweinim, mabi-jradeeeh imimor-kpah. enȝa-anah-alah-hnun-meh. onyior ah tcho'm. alvan tcho'm-meh. alun-yior-iji-meh. alunh-yior-iji-meh. i-yior-iji-no-kpei-bi-lah. iyior-iji-kor yabi-bah-kwor-na. alvan-yibi-alvan-wora-meh abah kor-meh. enȝi-ameh alvan kor-meh. oloȝa-hnun-meh. ngbafue-ameh-ali-meh. ngbafwe-ameh abah dei-ka-lor. ngbafwe-ameh aba-dei-kalam. ngbafwe-ameh aba-dei kali-imimor. ngbafwe-ameh aba-dei kalor-onyior. ngbafwe-ameh. aba-dei ka-familor enȝe-anah. alahnun-meh. ki-dei kali-maror. ki-understandi-maror. kor-dun-yah. oloȝa. mleiya-kor dun-yah meh. ala-dun-ayah-ayameh. aba-dei-kalami-aba-dei-kalor-kpah. kor-weije ba-duƌh. kor-weije ba-dami-kpah. kor-hnun meh-meh